Addalal al ana maʼerif le ya kamil baddala mala rufugani yom ta bitako fogi da hubas dalal ball, finshan ke da dassoni akhiran da bi sulluni fishan kan ana gaid maʼa hum da akheran da biya kuluna bas haw bi sulluni fishan kan ana gaid maʼa hum da aheran da biya kuluna bas haw bi sulluni bi waggufuna barra yom ta sommoni be som bikun ana da mudarib hadi mani laʼe.